कंगारु ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कहाते अउ वहाँ के पर्यावरण अउ जलवायु के अनुसार उमन के शरीर में टांग मन कर शरीर के गति संतुलन अउ रक्षा के काम आथे।